Gne fomba ampiasaiko hanitra hampitombo gne siro sy ny otrikaina sa- anaty sakafoko raha ohatra za zao mahandro raha masirasira: da kary sy poivre gn'apesaiko, fa ra ohatry hoe raha mamimamy izy da vanille, da canelle gny apesaiko aminazy.